باوع هي احسن شي حتى تكدر تجمع فلوس يا اما تفوت جمعية او شيسموها سلفة يعني انه مبلغ تكدر تدفعه مثلا مية الف بالشهر ميتين وخمسين بالشهر هيجي تستلمها مثلا كل سنة او كل خمس او كل ست اشهر او تجيبلك قاصة همين تكدر يعني تخلي بيها فلوسك ولو القاصة اذا جوه ايدك هم راح تكوم تسحب منها فلوس فاما انا اكول السلف الجمعيات او تسويلك حساب ادخار بالبنك همين حساب توفير اعتقد اسمه احسن حتى لا تظل هيجي فلوسك تروح يمنه يسره على اقله تجمعلك كم فلس